A təmongngət pang am am bin saamang ko waat, kiguna pan kona ɓama mi nami a pungnung təmong ba a pasat təmong lag'ai. Pasat təmong mi kigu gimyes lak saamangngu. ti noom pangngu ma kassɨ kpab man. ma shepyok pyi pasat təmong, ma shepyok pyi pungnung təmong pang am, am saam ko waat pungnung təmongnga ni kinkai, mi ɓama, amme abin pikigu pung lag'aiyu <hesitation> pang muk'oi, mɨ maba kab punglag'ai, gi dang gi yok yok'ummaak'a, swang konok'aak'a, gin mulit gɨn tana, gi bakk kyami mi mab a boggom pung lag'ai. gi gong yiiyaak'a vwoot gi dangnga rab myes gi tuktina, a boggham pung lag'ai. To pang am am saam ko, waat pungnungkina kinkai, am lak saamang ko sheyei gwa zu ni kigu am, am dyaak am lak saamangngu. Kpab, am lak saamang ko dəma pain yuai yanga am saam kwa, am bi gwawu am pigwa, am kəos gwawu, am kəos gwa, ya guk kiguna am təomong aa gullətru am saam ko kab kigu, pang kigu a dangkawu, am laak saamang komi bam pasarkina a yepang Am saam kom ɓam pungnungkina, kiguna ga pinung gi waar kin kaiya ma ginu. kigu ga pinungngu hi ɓi <hesitation> bakyəi kang ga təmong ko he ko mi aminginga, pang am dyaak'a am tula, kass nyangsɨna, pi kowanana gi kaan amsai ko gi səuwoos <hesitation> pi kowananna kogi kaan amsai ko gi sən woos, ko gi bi gyak kiguna ma kinkai a bamangngu. Amma kiga ga pinung dagin sheyeya, gin pi mok'oiya, gin pi nimgwam gin pi nimgwanawu. To mɨn a bogghom, am dyaak'a am lak zu saamang iri nimsa. Am saan kigu ma pinung əəi wukyai kinkai mi bam pungnung təmongngawu, pungnung təmong ko ginn dəm maa maas panggwam kang ga kab pi yibəi man za, punglag'ai, yibəiman wukyai, punglag'ai, yibəi man maah, punglag'ai, shea maas ha ɓi kigu a dai lag'aiya, gam lak'an ko əi, api kigwa yiiya lag'ai, kɨiyak təmongngam a bin kəi maa wu ga gi pi kigwa pung lag'ai kɨiyaa təmong ngaan. Yəi zheyu shen kəi, to ga ko əi tək mi dangna a wunu, ko kuma tək gi dangnga a wuna da gi bak bissa ko dagi bwaat ningwana ga bəi pi kigu ya pana ni kəiyu. To amma ye zhe gi daa gyeye lag'ai gi təm kigaak'a karal. gi yok waak'aak gi yitra bilom ai gin kaar pyok'a gin mullit gin tana, to kəi bəi bamang. Nyim gi dangnga oon, nigi lag'ai gin paat gwa gim yit gwa ni koɓo kwalaak ha, mi ga yokka. əi gin yeb kigrame mii. A lak ami shibilom ni kigu a ami ki yuk kin kai yu, kang ga ma pi kigu a ami yuk kin kaiyu, am saam komi pi kiguna aa ami oskiralu, oskwala mɨn, mi kuk təmong dyaala man wukyai man waas ko man maasu. Ti maassu gi saamsɨ saama migi amiza pang am dyaak'a amlak saamang ko gye bəmum man maas mmm. Am lak saamang ko dangnga da am she mahera ko hi mab tiəi pəi lag'ai, am lak saamang ko dang da am shen maasət ko hi mab boiwal lag'ai, am lak saamang ko zhena ko maah'ət sin kaza mmm. Am, am gwa kigu si ha pika a ɓung lag'aiyu, amma yissa dəma manza a kɨndi zhanza ko, kigu gam pikiwu la aah ko əi kəor kiri, kang gam kub pinung ya gimye kɨimas gam, ko ni kaan landi, ha bilak kaanang pungninga am gwaha haak tulung am she ko mmm yak yuk yuk yuk kɨiyak landam gwa, abi korok'awu, am she ko landi gwa kərok'a kang gam kaan nimha pəl. to ma bin pinung paimu wakyoom ma bam ni kigu min maa pikawu. kang ma kub pi kiguya wukgai a kab bamang əi min bama tək mi tashiwasio mim gi mab a dəm shok'osinəwu fa, kogi gi am kəi koti waarawu fa kəi pang ti lak shok waarana. Yanangnga ma bəi kwanang wo kya ma bam gyaki pasara a to ma ɓamtɨ gyakki gwa pasarewu a yuai ni kaasoom, a yuai ni kin kwallom, a yuai ni ni <hesitation> wukyainang, kəinangngaak gumki a təkka pyi kəigaak nimgu pung lag'ai gi kwa mallat laak shok sonong, gi mallet iyey kənang. Ti ga, ga pangu gi kəi kai pang ma gi lak saamang ko gi kum kiguna a dangkawu. Pasara apyi kaiyu. To pang am, am saam ko kab kigu maa bin pinungngu mi pisa, ta boghom ta dəm ni ɓungkai kai ngal tiwu, ta yəm ni wukyai nangngas mi yis kəipangnga mi pyok'a da, ba ta zhe pyok mi kəi lag'ai. To kəi a kumung ko abin ni ti abin de ti maas, ta bogghom ta yis kəinangngas ga <hesitation> ai shepuokna ni maas gwa kiguwa ha pikɨnamu. Ya ta zhepyok zuwu a dəiyong, amma nyingnya ko ndd ga gi yitra de bilomaak ningwa bak pinung ko nde ga, bilomaak, nim gwa bak pinung nde gi mi nyaak. To gi kwa, a kin piki pangngu ga da gilga, ga lak shok piki pang nyak'ala, sai dəi mi bakyə wukyainangngoon əi mɨn təma manzin, əi min min pi kigunaya panawa, nimga a ami shi bilomu, amma maa waat nde kona ko ti pikigu ko a pikiwu ta mab bogghom lag'ai mi iri təmong pang mmm. Kəinangngaak ga gəiya ni kəinangngaak ta yokka tin iyaiya mangin, tin rab kai nyangsɨna, tin rab kəi pyok wuiya da, tɨn mu kəi yibbaha da. To nyawu kəinangngaak, ko ti lak shepyok apyi kəiyongngak ko gya she ko kɨɓəit gaabbəi, to mi ti kɨbəit pang gaabbu, kɨbəitgaabbu sai gi waat kəinangngaaku ti yuaiya kenang, kəi kəinangyang yuaiya? To alak pinung. Am saam ko mi waat kiguna wukyai a am shibilom a kin təmongngomu. Wukyai gira ma kwasɨna mɨn bi danki akin təmong kang maa yuaisin, am lak saamang ko yilai kəi byeet, nimsi yaat kab kigu kəi biwu am yisga akin kindi, dəm man da, zhenida ko kigu ga pikawa la aa, ko əi, pung lag'ai gimyes bəi shepyok pyiyaak, kəipang ti binna kumungnga ta kumung, a nyalu ama bak pyi kəinangngət yistina zi shepyok nam mi kəigwa kuma ta shepyok pang da to amma mɨn bi lak pinung pain, am kwa, am kwa ma bilak pinung pain, mɨn pi de pasarkina akin təmongngooma to wukyai pang, min lak shok kumung mɨn, waasoom ma mɨn lak shok kumung min nimsa kuma a ami yak kinkai a kin təmongngoom, ko akin bak'ung, ko a kin shipəi, ko a kin wana. Nimgwa ha ami ha ami yuk'ung kinkai.